Yeah you can cook rice maybe you get your some kind na one cup you hustle you put your pot on ley fire you buy your coal you put your part on ley fire you know you put your one cup in ley pot a boil you know la water will dry you know gradually yeah brother right the la cooking rice down the so ley say one man one cup.